Lii jankuku iritanga kutokana na mwamwavo into ejikemera ikatanga aha nikemerwa nise labda kutite chakura choria. Ikatanga ko ibairwe ikatanga aha kutite chakuria ili kwa ng`ombe ahatanga aha niji kuvikirwe masaa mbii ili koria niji ikiniji ikatanga kwanini mpatire ikatanga mwamwavo eboya kwahiyo. etanga.